Osir dum lesdi kofuloni lohua ontshae na houti na oran mai Osofna dum handiyam, Osofni handiyam oran oga Kala asal tewanipat itan